في زات مساء كان رائد الفضاء في مهمته وهو يراقب السماء وفجأة شاف نجم يلمع بطريقة غريبة فقرر يوجه مركبته الفضائية نحوه، وكلما اقترب أكتر كان يكتشف إنه هو مو نجم عادي يعني بل كان فاق- يعني كان غريب ينبعس منه ضوء غير معروف.